Ore'kite supuna ore'sumokol rakel undang tos suwa'ne inuma kite ore'kanen kite makoto kite mapiho susakikite ore'supunan pakusale ore'toha- hurang tusutorotan wi'mangala a'keh aloso wurupanno lana lana te'e suwa'ne to'one orasne ti'i to are'ne minyak kayu putih rupa suake maleose whu wow su irun wu hara sua'ne mamayuma suhahu'e makoto ma'piho supunan te'e wu'ure sumokol to'a- hureng to'su torotan keren timeren one'si undam to' mo'oras ne ti'i su'apotek ore su dokter ores ne keren mangase wi'mangalak tuwoma'yana wu kimisan makase wurupan ondey tu'manuk wanuahwo te'en to unuman suwa'ne pukayu ondei a madu makoto are suwa'ne ma kapundamen Su'rak makoto mapamapiho supunan ore'sumokol te'e onenen to'a-to'a hurang mangase wi'maki uru sep to'ka keren rakel toa-toa hure to makiundang simangase wi'maki uru sepkumakase ore'supunan wu ore'sumokol te'e wi sinuan bae suawak nukite te'e leni makase wi'maki uru onde lanainyu topi'oan mangaseh bayah